Ampoule ty moa zany misy karazany roy izy io misy e menamena da misy e fosifosy fa apetaky ame ame placeny eo zany izy pind- pitigny gn'interupteur mirehatr'izy la ohatry koe kitihigny avao koa igny da maty izy sy raha sarotry be mampiasa an'io, olo aby managny agn'io ka da.